Aa ebyanyegesya omukunyamba omunsonga eni nfukire kyakuboneraku kisai ate nenkola yabintu yange yona jindi era njena nyambibwe.

Aaa ebirime byenduma omusiiri gwange nduuma ebinyebwa, nduuma ebijanjalo, nduuma omwoogo, nduuma ebiyata nobwiita, ebyo nibyo byenduma.

Tukomya abakulembeze omu kitundu kyaiswe nga tukubba enkiko nitumala okumbana nk'abantu bakukyalo nitu nitwikiriziganya oku nani akwakubanga atukulembeera olwoni omuntu oyo nafuka omukulembeze waiswe omu kitundu nga tukusimba elayini oku migongo jabo abantu oba tutekawo aka bokisi okukulonda kwa kyama nitukanya okwabo abayina okubanga batukulembera omu kitundu kyaiswe.

Ekka yange kyekorewo niko okubona nga tukwerabira enkola egyikayire eya butasoma ne tutandika ne nkola egyiyaka kubanga enkola egyiyaka niyo eriwo yakusoma era netugiteka omunkola

Amagezi genyiza okuwa omwala abyere nga akyali muto hhhm mukubiriza nti haa abyale haaa naba amare okubyala ayonkye omwana wamwei myezi mukaaga omwiyeku ayireyo asome

Aaa kini kiri nti omukazi waliba nga yena ya ya ya yasomereku ateka mangu ebya ebya kusoma omunkola ate te wena omusaiza nomubba ampi.

Haa Ebyoloni byesye tusobola okubisimula nebiba nga biyonja nga tukubisimuula nga tukolesya osabuni n'amaizi no giki nebiba nga biyonjo nokufunaku ekibinira oku munwa gwa kyoloni engeri egindi tusobola okunyokeza okukyukirya netukyukiirya ebyoloni byesyei nga tukukolesya oiswege netumwokya then eswera nezisobola okuba nti tezikubaayo kwira eni kutuwa bulwaire

Ekintu ekyasingire okunsemerya nikwo e gavumenti okwomboka e somero lya siniya omu muluka gwaiswe nti abaana baiswe batambulanga olugendo lukooto okuluga eka okwaba ewali e somero naye e Gavumenti niombokero e somero lya siniya, ekintu kini kyansemererye muno era kyaleetere empindukainduka omu kutumbula ebyansomesya omukitundu kyaiswe

Feeding on a balanced diet

Iye nali nfunireku obuzibu nga nkoleserye entambula ya bantu bona okusinga omuno nti erwisya tekwata bwire

Okunywa amaizi agatalimu ddagala kyabusuume kubanga amaizi gani gabbaamu obusiisa iswe bwetutakusobola kubona obusiisa buni nga bwabulabe muno edi obwomi bwaiswe nti tubu tubunywiriire omu maizi gani nga tukwaba kufuna endwaire ezanjawulo ekintu ob'olyawo kyabulabe edi obwomi bwaiswe.

Okufuna ebyanyegesya ebisai kuleteire abantu okubanguka mbafuna emirimu nibafuna okumanyisibwa kini nikibayambaku okuboneka nga okukulakulana omweka zabwe ne bintundu ebyeruguroreyewo

Yete era ekiibulo kyensinga kweteja okisu okisumba na bwegendereza ate iswe abaruuli Ii tulya bwita era mbu mbu mbumyena mbe nibuyya kusai ni ndya.

Ekyakusooka ebitundu bini byetukumbaniramu tuwuura amawuuro agasai nagabbi nosobola okwesayiirya mm aaah ekindi tufunayo nitubanga tukumbaine tugaita ebirowoozo nobanga kyakukoleire nogunamu ekyakweega odi ekyakoore nakireeta wena noyaba ewamu nokikola nokiteka omunkola.

Ekiibulo kyange nsinga kwendya kawunga na nyama akawunga kani nsooka kusumba maizi ni nkumyena ninfuna olulagala ni nteekamu ningi nkairyaku ni katokota ni nkwata ennyama yange ningitokotyaku kusai ni nkwata enyanya n'obutungulu n'ebirungo byona byona ni nteekamu nje tinkolesya butto timwendya obwizi nteekamu budyoli ekyo nikyo kiibulo kyange.

Eka yange ekwiza okwendesyamu okwega ng'ekukola ebintu ebisai nadala ebyo abayigirivu oba abafunire okwegesya byebakola nti ebintu bini ebisai bibbe nga bikusikiriza n'abantu abandi okuluga omweka ezindi boona okuba nga bakwegomba ebyanyegesya, kini ni kikwiza okubba nga kikutumbula ebyanyegesya omu Kitundu kyange.

Eee kituufu ekyo ewaiswe abaana abasomere enaku zini gawa obwenkanya kubanga abaala n'aboojo bakusomanga boona boona ni baaba omu somero.

Amasomero gaiswe agakukyalo akageri nti gaba ampi gayambaku omwana atakwesobola okubba nga bamutwala amwei n'okumwirya aleme okuba nga akufuna obuzibu omu mwanda nga akwaba okweega.

Ebyamigaso bingi nti ati obwomi bwange nti ati buni nkwingirya empiiya omuntu owondi atasomere oba ataayegere nje kyenayegere kyakusobola okukola obwire buni n'olwa nsonga eyo nti ebyanyingirya byange byayindukireku.

Iiye eranji eziri okubendera yaiyanga ziri eranji isaatu tulinaku eranji eyimyuki oba eya musai, nitubaku ne ranji ejiragazu netubaku ne ranji yakyengi oba eyamuyembe ogwengii.

Anti buli lwotoli lwotonywa maizi gasumbe kitegeeza okwakunyweramu nobuwuuka oba okunywamu okunywa bbi atali musumbe ekizwamu aahh obuwuuka bukwiza okukwata ati tte oyaka oyakalibwe kubbi.

Ebiseera kitulimu kini ebiro bini bya isana era nga ndooyo ikendi akutoonya wazira tukubona nga kiddedde ebiiguru bikubbaaku ndooyo ikendi akutoonya ebiro bini.

Omuntu emirundi gyalina okunaaba omungalo okwewala okulwala emirundi gyini tegiyina muwendo naye kyakubeire kisai nti buli muntu oluvanyuma lwakukwata omukifo ekikyafu okuba nga akwaba omu maiso nanaaba omungalo tugeze omuntu buli naba nga akuluga omukabuyonjo oba gyete ettoyi atekeibwe okuba nga akunaaba omungalo okusobola okweyaku obusiisa obukyafu oba obubi bwafunire

Enkolesya yakubika empiya nga okwakala oku mutimbagano yona jisai kubanga esente tizi tizigwa era tizi tizibulungutana.

Ebyanyegesya biyambire abaana ba bwala amwei n'abakali okutumbula ebyankulakulana yabwe kubanga bali omu masomero bafunire okubangulwa omu masomo aganjawulo ne batandika okubba nga bakwekora era ne bemeryawo enkulakulana eyo gyebalina.

Aa ebyanyegesya bijunire kubanga emabega ludi ebiseera ebikusinga naddala kampe ekyakurooraku ka abacaala babaire omumirimu egimwe tibenyigiramu naye abantu ati nibeegesebwa bbakkola ki okwesanga nga mbomulumo abaaa gwebakuso buli mulimo gulimu omucaala era nibagukola te n'okusingaku te nabasaiza so omwenkanonkano guluwo era gujunire muno okubba nga emirimo gikutambula kusai.

Yete ati okunsonga eyo omuntu nabba nga amaite okwewandiikira n'okwesomera obba tiwamubeyege na kumwakalyawo kukozi kukozinga ntalo kubanga abba akumanya.

Ebyanyegesya bikuyambaku okutuyamba bikutambula okumanyisya abaana baiswe nti ani e Buruuli beyakalya ati n'omuganda yeyakalya ati era bikuyambaku abaana okumanya nti eka egituufu erina kubbaamu kiki na kiki okubba amaka agasaaniire.

Enkola eya byantambula ekusinga obutasyera niyo enkola ya boda boda okwaba okulolera e boda boda zini zingi okusokera kakyarumwei ate tezikusyera omuntu okusobola okukolesya e shilling nka lukumi niwesanga nga atambwire llugendo lunyamulei so enkola eyo eya boda boda niyo ezimwei kwezo enkola eza ntambula ezikusinga okuba nga tezikusyera

Engalo okuzinaba tikyabaireku kiseera kigere wabula buli lwomanya nti okwaite omubukyaffu oba obaire omukiffo ekiyinza okuligaku obukyaffu kyandibaire kisai nonaba engalo nadala nga okwakulya, nga oyina byokuzwa okukwataaku oba nga oyina kyokwakolesya.

Tenyabangaku munsi yona yona era tenkazwengeku my Uganda ndowo nsi yindi yona yona gyenali njabiremu wadenga nkwendya

Emmere gyensinga okkolesya niyo emmere eya muceere noteekaku n'ebijanjaalo niyo emmere gyensinga okubba nga nkolesya kubanga emmere eni yangu yakusobobola yange yakusumba ate n'ekindi nti asumbibwa omubibwa omubifo ebikusinga obwingi tugeze ezi woteeri enko emmere eni okwaba kugisangayo so emmere eyo nigyo gyensinga okukolesya eya bijanjaalo teeksku n'omuceere.

Ebyanyegesya bikutuyambaku okumanyisya omwana nti omuntu nakubba asomere akumala nafuna ekyo kyalina okufuna nga asomere era bikuyambaku omwana okumanya nti asomere niye akulya ebiyiire atasomere akulya bikone.

Eranji ziri isaatu ekusoka redi yelo bulaka

Noba nga olumizibwa nga oli munsonga olina okuba onywa amaizi agakumala omu mubiri gwamu

Eka yange eyendesya okwega okwakala omukuteekateeka abaana omumasomero omukwakala omukulabiira abaana okusai nga bali mu kwega okwakala omukwendesya ababyaire abandi nga tukubalamba n'okubaza nabo.